In Arabia Saudia, no ghe son mai stæta ma me l'imagiño, fa un cado da moî. Me l'à anche contou quarchidun che o gh'é stæto: cado da matti, deserto, äia condiçionâ se ti devi travaggiâ, crovîse ben da-o sô se ti devi sciortî. Ecco o climma de l'Arabia.